द जेनो ब केन्ग रु बुन्ग्न थन्ग ब्ल, विस्नि ऐथिन्ग, विसर् <hesitation> बरे थन्ग थनेओ हेफजप् खलम। द केन्ग रु बुन्ग्न थन्ग ब्ल, विस्नि ऐथिन्ग एवेर्य्बोद्य् हेफजप् खलम थन्ग थनेओ। विसेर द जेरौब थन्ग ब्ल, विसेर बद्लो न बद्लो नने थन्ग। केन्ग रु ऐथिन्ग थन्ग निदे न बद्लो बद्लो थन्ग। अरु <hesitation> बेलेक् जुनर् फोर्क् होबि कौनि जनैलन्ग् नै अदर्, अरि विसर्को <hesitation> बेओगो मोदोत् खलम। जेरे बेलेक् जुनर् द होम्ने थन्ग ब्ल, विसेर देइ सिन्गौ बहए हप्सिम् न थन ने, ऐथिन्ग हप्सिम् न थन ने, बिदिन होम्क्रुम् नने जुनर् होर्को होम, अरि विसेर बिदिन सर्वैप् खलम अरि औस्त्रलिअ एओ।